والله ما فيني <hesitation> أجاوب على هالسؤال لأني أني أصلاً ماني ناقد فني. هذا الشي يبي شخص وايد عنده معلومات عن الفن و عن كيفية النقد وهذي الشغلات. لكن أنا شخصية علمية بحتة. أصلاً ماني من مهتمية بالفن و ماني من عشاق الفن. <hesitation> أكثر شيء بحبه العلم الواقعية.